Aminareo akato kara tsisy tiserta antonony zah <hesitation> efa naronaro <hesitation> ny nohariko teo niteteziko fa tsisy omby zah, izy koa misy amy magnaraka mba signaleo edy zah mila tiserta pointure L fa aminareo akato tsisy omby zah.